Mbola tsy ary tany zaho ary tsy magnana namagna olo avy akagny koa. Dia tsy fantako hoe karakory mahakasika ilay kolontsaina misy amin'ny firenena misy an-jare koa. Tegna tsy fantako.